“Vi pozzu addumannari siddu c’è qualchi cosa ntra vuatri?” Idda si fici na risata nica e poi calau lu sguardu. “Sulu appunti… e forsi qualchi battitu fora postu.” Iddu, assittatu a lu cantu, fici finta di cuncintrarisi supra lu libru, ma l’aricchi ci addivintaru russi.